Yeiytete une cuandu malu ajpa u pun malu ajpa yuji neywin ni juypa cay yuki ta uy mauypapu para que ne ni curashucpa te muque te wacu y te teji yajcu que uy ispucshucpa uy yumshucpa uy ugsucpa cab ca pi tuwan tuwan numjaypa ca yumi nu'u para que uy ucpa ca tuya pun'is y casa ca peca tiempu cab ca aputsamu tugay tudu ca ucupun casa uy ni curashucpa uy ni china capu capu este nu'u para que uy ucshucpa para que cutucpa cay uy cuandu uy pegatshucpa ca tuya casa curatshucojpa casa